Раъду барқ ё гроза ба ман бо қувва ва тарс ассоатсия мешавад. Садои баланди раъд ва барқи дурахшон дилро метапонад ва табиатро пурҳайбат нишон медиҳад. Гроза ҳамзамон эҳсоси эҳтиром ба табиатро бедор мекунад.